Ah, pariejoh, ah pillotuh, couah nacatl. Amo, yeh quiniqui quimatis quen timocualtia pillutl. De pitzotl aha, pozonea, nicxipieuah, tla ya catqui tlatzoyoniah. ompa nihcuepilia chili xoxoctic, acah ya titlacuah. san nocmocovia tlaxcale ompa esquinah, ah yec von.